لو عندي تلات ساعات فراغ في اليوم <noise> بنجسمهم بين وجت إن نجرا فيه، وجت ندير فيه شوية رياضة، ووجت نتعلم فيه حاجة جديدة يعني زي لغة ولا مهارة ولا نحضر لي <noise> نحضر لي وجبة هيكي نستجم أو ندير حاجة جديدة أو كتابة أو شي مفيد.